Au hele no au pasangan karna au pasangan bisa mengerti au ana bubuluk au hihi nanaung a no ana sue au ba'uk a ta leo au nanong a boe na ana bisa bantu au.